Heɓa defte ngal e lewru, haɓɓi waɗa goɗɗe e heɓa toɓɓere. Sadi ɗum, juulndi e goɗɗe ɗiɗi ngam waɗa njama. Kadi, Heɓa books ngal ngam ɓeydude ko anndu.